Mah, a l'é a mæxima. In sciâ fin ti te stanchi de un e de l'atro. Fòscia de pissa, perché co-a pissa ti ghe peu fâ un pasto completo. Co-o gelato in teoria ascì, però à mi a l'é unna cösa ch'a no me convinse guæi. Però scì, se ti mangi tanto de unna cösa dapeu a te vëgne in ia.